अगर मय संगिको जन्म् दिन भुल गौ हौ और बे मोके फोन कर रहेहए तव मय उनसे एसे कहे सकत हौ ओ हो संगि यार मोके सच्चि माफ करदेव यार आजको दिन मय भुल गौ यार जा मिर बहुत भारी गल्ति हए । मय जके ताँहि माफि मागन चाहत हौ तुमहर जन्म दिनके बारेम ध्यान देन रहए । मय तुमहर समय के खुशि और बढियाको शुभकामना देन चाहत हौ कृपय संगियार मोके माफ करदियो दुसरे पटकके ताँहि आपन संगय बैठक के रमामंगे अगर साथी संगिन से सम्मान और माया देखान सिकहौ तव पक्कय संगि साथी जरूर बुझँगे ।